<noise> <hesitation> Andraisan' ny fandrama anjara amin'ny tontontolo iainagna: voalaohany izy hoe <hesitation> teny français zay aseo la poloni- a polonisation izy zany mahatonga nyy raha jiaby hamailagna.